gott kvöld og velkomin í Kastljós

Davíð Gunnlaugsson og Anna Kolbrún Árnadóttir þingmenn Miðflokksins ætla hvorki að segja af sér þingmennsku né taka sér leyfi frá þingstörfum eins og Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason gerðu eftir að upptökur af

um aðra þingmenn rötuðu til fjölmiðla einna grófustu ummælin sem Sigmundur Davíð Bergþór og Gunnar Bragi viðhöfðu voru í garð Lilju Alfreðsdóttur Lilja var samherji Sigmundar og Gunnars Braga og kom inn í ríkisstjórn Sigurðar Inga

Jóhannssonar þegar Sigmundur hrökklaðist frá völdum í kjölfar Panamaskjalanna og hætti í Framsóknarflokknum

Lilja hefur ekki tjáð sig mikið um upptökurnar af

Klausturbarnum en verður gestur Kastljóssins í kvöld hún hefur ekki hlustað á upptökurnar og ætlar ekki að gera það en hún segist hafa lesið öll ummælin við ætlum að leyfa ykkur til upplýsingar að heyra brot af ummælunum sem um ræðir en af tillitssemi við Lilju höfum við klippt út það allra grófasta við tókum upp viðtal við Lilju síðdegis í dag og sjáum það hér en fyrst skulum við hlýða á brot af samtali fyrrverandi vina og samherja

Braga og varð þér við að heyra þessa menn tala um þig með þessum hætti mér fannst þetta skelfilegt það kom mér alveg ofboðslega á óvart að þeir gætu talað með þessum hætti og ég ég upplifi þetta sem algjört ofbeldi þeir eru ofbeldismenn og

þetta er alveg skýrt í mínum huga að ofbeldismenn þeir hafa ekki dagskrárvald í íslensku samfélagi og ég finn fyrir alveg gríðarlegum stuðningi frá þúsundum Íslendinga sem hafa haft samband við mig og að Alþingismenn og fyrrverandi ráðherrar tali með þessum hætti kom þetta kom þetta þér á

óvart nú eru þetta fyrrum samherjar þínir og vinir í stjórnmálum um langt skeið þetta kom mér á óvart hversu ofboðslega gróft þetta væri og að þeir skyldu vega að mér og ekki bara mér heldur öllum þeim sem þeir töluðu um í þennan tíma menn voru ekki að ræða eða stóru myndina eða hvernig menn ætla að bæta Ísland þessi framtíðarsýn nei mér skilst og

ég hef ekki hlustað á þessar upptökur vegna þess að

ég treysti mér ekki það ég hef lesið þessi ummæli og annað slíkt að enn sorglegra ég get sagt þér það Einar

að lenda í Osló það var hátíðarsamkoma

hundrað ára afmæli fullveldisins og ég var að flytja

ásamt forseta norska Stórþingsins í fyrsta sinn á norsku og var búin að æfa hana örugglega svona sjötíu sinnum og mín fyrstu viðbrögð voru ég ætla ekkert að láta þetta á mig fá ég bara fer og flyt þessa ræðu sem ég og sendi svo frá mér yfirlýsingu svo fór ég í gegnum föstudaginn

hátt ég bara tók þetta á hörkunni laugardagurinn fyrsta desember ég

því góða sem er að gerast á Íslandi en ég get sagt þér það svo á mánudaginn þegar frekari upptökur koma fram og það allra grófasta þá bognaði að menn gætu talað með þessum hætti og ég algjört ofbeldi þannig þú hefur tekið þetta mjög nærri þér já ég gerði það og ég get sagt þér að ég ég svaf ekkert aðfararnótt þriðjudags ég held ég hafi náð einum eða tveim tímum og svo fór ég á ríkisstjórnarfund og þetta var erfiður

ekki bara fyrir mig heldur fyrir alla í ríkisstjórninni ef það væri talað um ég fékk alveg gríðarlegan stuðning frá samráðherrum og öllu þinginu en ég vil líka að það sé alveg skýrt þetta er óboðlegt

óafsakanlegt og við viljum ekki að íslenskt samfélag að því sé stýrt af svona fólki hafa þeir eitthvað reynt að hafa samband við þig til þess að biðja þig afsökunar nú hafa þeir hringt í suma

engin þeirra hefur hringt í mig Bergþór Ólason hann hefur ekki einu sinni reynt

samband við mig og ég hef sagt að þetta sé óafsakanlegt ég hef fengið skilaboð frá Sigmundi Davíð og Gunnari Braga og rætt reyndar við svo ég nei ég hef ekki fengið þeir hafa ekki sett sig símleiðis í samband við mig ekkert af þessu fólki en í þessum skilaboðum frá Sigmundi var það einlæg ég segi sterkur einstaklingur hann fer ekki í svona vegferð gegn sínum samborgurum sterkur einstaklingur hann biðst afsökunnar og biður um fyrirgefningu en hann reynir ekki að dreifa málinu eins og menn hafa gert að reyna dreifa ábyrgðinni það á bara að biðjast fyrirgefningar og það sem þeir eru að tala um þarna þetta er eiginlega svona tvennskonar segja að þú hafir dregið þá á asnaeyrunum þá væntanlega

við klofning Framsóknarflokksins og að þeir hafi farið yfir í Miðflokkinn og þú hafir dregið þá á asnaeyrunum varðandi það túlkar þú það þannig ég verð bara segja að ég sit í þessari ríkisstjórn og það gengur bara býsna vel hjá okkur maður er að vinna í mörgum spennandi verkefnum menntamálunum menningunni vísindum og nefndu það og ég tel að þarna séu menn þeim bara gremst það þeim bara gremst að Framsóknarflokkurinn sitji í ríkisstjórn og fólkið í landinu hefur

stöðuleika í stjórnmálum það sem þessir ofbeldismenn eru að bjóða upp á er allt annað en stöðugleiki eða vinsemd og að bera virðingu fyrir samborgurum sínum hvað finnst þér um viðbrögðin þeirra núna í fjölmiðlum eftir að þetta mál komst upp nú kom Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún í bítið í morgun og

þau ætla að sitja áfram fara ekki í frí einu sinni frá þingstörfunum Gunnar Bragi og Bergþór taka sér ótímabundið frí en ég meina það stefnir í það jafnvel að þeir komi aftur á þingið hvað finnst þér um þessi viðbrögð þeirra hvernig þeir hafa komið fram mér finnst þau sýna virðingarleysi mér finnst þeir ekki átta sig á alvarleika málsins ég held að sterkur einstaklingur hann hefði iðrast hann hefði borið ábyrgð á því sem hann hefði sagt hann hefði gengið svona fram af meiri myndugleika þannig þetta halda áfram að vera vonbrigði og mér finnst það líka þurfa vera svo skýrt að þeir geta ekki haft dagskrárvaldið eins og þeir eru að gera núna með því að koma fram og og dreifa þessari ábyrgð þeir gerðu þetta og þeir bera ábyrgð þú og Sigmundur voruð vinir já og þess vegna er þetta enn stórum og mjög mörgum framfaramálum til að mynda leiðréttingunni losun fjármagnshafta sem skilaði ríkissjóði yfir sex hundruð milljörðum og gerir það meðal annars að að skuldastaða ríkissjóðs er er mjög góð í alþjóðlegum samanburði og ég er mjög stolt af þessum verkum og fullt af frábæru fólki unnu að þessu og ég segi ef hann er að kvitta svona fyrir þetta samstarf það sem ég lagði á mig

fullt af öðru fólki að þetta séu séu svona þakkirnar þá er það auðvitað vonbrigði ég viðurkenni það líka að

ég bara bognaði en ég ætla ekki að láta þetta brjóta mig ég ætla halda áfram að sinna mínum störfum og mínum skyldum og og þetta fær mig bara enn frekar til þess að vera mjög ákveðin í því sem ég er að gera og hrinda af stað ég ætla ekki að hafa það eftir en hann er að klæmast já er hægt að fyrirgefa það nei ósátt við þetta ég ætla líka segja þér Einar að ég hef í gegnum tíðina verið stjórnandi þar sem ég er jafnvel eini og unnið bæði með körlum og konum og það hefur alltaf verið mjög farsælt ég ég kannast ekki við svona umræðu og þess vegna er þetta enn meiri vonbrigði vegna þess að ég hef sagt og og haldið því fram að þetta sé ekki svona nú halda þeir því fram

á síðustu dögum þingheimur allur þarf að læra af þessu hann vitnar til samtala þar sem hann hefur orðið vitni af jafnvel verri ummælum en þeir viðhöfðu þarna kannast þú við það nei ég verð að segja nei ég kannast ekki við það og ef þetta

þetta er orðræðan þá væri Alþingi bara ekki mjög góður staður

á svo vil ég líka nefna annað sem mér sárnar er að Ísland hefur náð mjög miklum árangri í jafnréttismálum ofboðslega flottum árangri við

erum að mælast efst í öllum þessum mælikvörðum fyrsti lýðræðislegi kjörni með forsætisráðherra biskup heilbrigðisráðherra og fleiri við erum að sýna ofboðslega góðan árangur en það sem þeir eru búnir að gera þeir eru búnir að skaða þennan árangur á alþjóðavísu það

eins og Gunnar Bragi Sveinsson hann fór fram í sérstakri þetta er augljóslega erfitt mál fyrir þig

að vinna þig út úr þessu nú ert þú menntamálaráðherra þarft að mæta í þingið og hitta þessa menn hugsanlega alla það sem ég bara segi Einar þeir eiga ekki að hafa þetta dagskrávald þeir stýra okkur ekki þetta er ofbeldi og ég ætla þó þetta fái á mig ég held áfram og allar aðrar konur og allir þeir sem hafa lent í þessu ég hefði auðvitað viljað að viðbrögðin hefðu verið önnur og þeir tækju ábyrgð á því sem þeir hafa sagt og þeir mynd iðrast og það væri meiri einlægni í því þannig að það eru núna hefur maður heyrt hugmyndir um það að þeir sem eru

heitastir í þessu og geti einfaldlega ekki mætt í þingið og vilji bara labba út þegar þeir koma af hverju ætti ætti manneskja að þurfa að mæta svona manni þú kallar þá ofbeldismenn að hitta þá í vinnunni kemur það til greina það kemur það kemur margt til greina í þessu sérstakt þetta er ekki fyrirtæki og það er ekki hægt að segja upp fólki fólk er þarna lýðræðislega kjörið og það umboð er mjög sterkt en ég get alveg sagt þér að

mynd af Bergþór Facebook þegar ég er að fara inn á mitt

sá myndina mér brá mér fannst honum stórkostlegri árás og ég sætti mig ekki við það og þess vegna er ég líka að koma hérna og margir hafa viljað ræða þessi mál við mig en ég vil bara að það sé alveg á hreinu að þetta er óásættanlegt við viljum ekki að íslenskt samfélag sé svona dætur landsins mæður og við viljum ekki þurfa að lesa svona um einhvern hver ættu viðbrögð annara þingmanna af því að ég meina þú þarft og þeir sem

urðu fyrir þessu þurfa á stuðningi að halda hver vilt þú að viðbrögð þinna samþingmanna séu

einangrun en fyrst og síðast hver eru hin

mál sem þeir standa fyrir hugsaðu þarna eru þrír tímar af efni og ég veit

ekki hvort menn hafi eitthvað verið að ræða

ef þeir vilja hjóla í mig út af því eða fyrir það sem ég er að gera sem mennta og menningarmálaráðherra ég er alltaf til í það en ekki fara svona í mann eins og þeir gerðu og ég bið bara um að að að þetta fái ekki að viðgangast það er gríðarlega mikilvægt Lilja takk fyrir að koma hingað í Kastljós takk sömuleiðis þá er ekki fleira í þættinum í kvöld við sjáumst á morgun verið þið sæl